Nahabwekyo abarungi ekisoro ekikusingayo amagezi mu bantu niyo njaangu habwensonga enjaangu egi nobu epama tosobola kurola mbere epamire, ekikumanyisa neyetegereza nti obu ekupama muntebe tikiri kirungi, ekintu ekyakabiri, eguma neyera, teiragura, nahabwekyo niinihira nikyo ekisoro ekikusingayo amagezi.